Ɗum wattaako neɗɗo heɓta goɗɗo neɗɗo, annda-mo nder e yaasi, ta a anndii-mo yaasi, a fotaayi anndaa-mo nder, ngam koo moye neɗɗo, e no Joomiraawo waɗiri-mo e tagdi maako, koo nyaako maa, koo ɓinngel maa a fotaayi anndaa-mo teemedde dow teemedde.